Kaxe menii taka me hi i nguemin eñindame'e taka nikendu jun iha nuu ñeñime ndume'e ndeyanuu kakundu jun ngakuu, nunka kuu ndame'e nandamas.